لو هبعت رسالة لواحدة صاحبتي. هقولها الف مبروك يا عروسة وربنا يجعل حياتكم كلها سعادة وفرح يا رب ومستنياكم لما ترجعوا كده السفر عشان نحتفلوا بيكم وعشان نقعدوا سوا وتحكي لي عملية شهر العسل ورحتي فين. وانبسطتي ولا لا وهل الجواز حلو زي ما بيقولوا ولا لا؟